Ya ya balik lagi ya kalau kuliah itu ya benar benar sangat penting kalau kata babeh mah du kita dulu gitu kan, lu sekolah kuliah dah kerja tinggi dah tuh gitu kan buat masa depan lu ya buat semua muanya lu pintar lu buat itu juga lu lu juga nantinya ya kalau lu lulusan SD kayak bapak babe lu begini, SMP SMA ya enggak ada nyampe kemana mana ya minimal sekolah tuh kuliah itu kan ya kalau sampai SMP ama SD mana ada yang pada ini paling sistim kontrak apa gimana kita buat masa depan kagak ada enak enaknye pisan deh pokoknya kalau udah ini minimal kuliah sekolah tinggi kalau kata babeh mah eh bujuk deh akhirnya kita juga keinginan orang tua mah mpe kuliah ya kita mah boro boro kemauan keinginan doang tinggi ternyata gitu kan cuma sampai SMA kita tamat sudah enggak diterusin kita menerusin sudah usaha sana sini ya sudah sulit udah ge mentok sampai ini ternyata ya benar kuliah itu harus lebih tinggi itu harus harus itu mah wajib kalau menurut aneh mah itu.